مرة، رحت لصيد السمك وطلعت سمكة كبيرة جداً. كانت مفاجأة كبيرة! هذا جعلني أشعر بالحظ، وكنا كلنا فرحانين في الرحلة. اللحظة كانت خاصة، والشعور بالنجاح بعد صيد السمكة كان رائع. التجارب الحظ تعطي طاقة إيجابية وتذكرنا بأهمية الاستمتاع بكل لحظة.